Jna ni kuu té i'ni, comida, arroz juiji, arroz kue'e, ye naá kuu lo nda kaa ya á taka ñayivi, te kēē nuu nduxi, a meeni, a kēē kua'a ɨ́ɨ́n chivi, te lujua nda kaa taka ñayivi <noise> ve'e ya á.